بہٕ چُھس پریتھ دۄہس سَتٲٹھ منٹ مشروبات کھینس تہٕ چیٚنس منٛز گُزاران۔ تہٕ فی ہفتہٕ کم از کم پانٛژ ہتھ ترٕہ شیٚیہِ منٹ۔ کھینس پیٹھ۔